बाकी संस्कृतियों के कुछ रुचिकर पकाने के तरीके यो छ: इटालियन पास्ता: ताजे मसालों अर टमाटर सॉस से बनी स्वादिष्ट पास्ता। मैक्सिकन टैकोस: मसालेदार मांस अर सब्ज़ियों के साथ परोसा गया। थाई करी: नारियल मिल्क अर मसालों से बनी स्वादिष्ट करी। जापानी सुशी: ताजे मछली अर चावल से बनी सुशी।